Da tegna mitombona zany nyb hoe miaina fiaignana tsara tsy misy fanamby satria ny fanamby tsy da anisan'ny raha tena ialintsika eo amin'ny fiainatsika fa raha kelikely avao igny manome tsiron'ny fiaigna. Ka na de tsy mametraka an'igny fanamby igny zany afaka miaina tsara ny olombelo.